Ok, soal pekerjaan yang ideal. <hesitation> dari sa punya pandangan itu sa ambil- sa kuliah sa ambil s satu teknik elektro. <noise> nah, di teknik elektro tu ada dibagi menjadi dua, dia punya konsep tu ada dua, yang pertama itu teknik elektro. Elektro tu dia bagian arus kuat. Arus kuat itu de kayak soal-soal listrik. Tahu mekanis-mekanis yang turun ke PLN gitu, itu. Mekanik-mekanik yang biasa turun listrik pln, nah, itu elektro. Nah, kalau yang di UKSW yang sa ambil sekarang itu dia masuknya di elektronika, elektronika itu dia bagian softwork hardwork, jadi dia bagian digital. Nah, awalnya tu sa salah. Sa punya perkiraan di UKSW itu salah. Sa ambil elektro sa kira itu elektro arus kuat di situ ternyata arus lemah, dia masuk di hardwork softwork. Nah, di situ tu sa sempat kebingungan karena, ya, sa kaget, sa tidak punya basic di bagian situ. <noise> <hesitation> sa awalnya kuliah di jayapura sa ambil teknik elektro, tapi yang di jayapura tu yang tadi yang sa bilang di jayapura tu de masuk di arus kuat, jadi. <noise> da punya pelajaran dan lain-lain itu ya sa bisa mengerti, tapi pas masuk ke sini, mama eta e, memang ini yang tentang bahasa-bahasa komputer, ya, bahasa-bahasa seperti itu, coding-coding, kayak-kayak begitu tu, sudah, <noise> sa menyesuaikan dan ya. Sekarang tong masuk ke de punya pekerjaan. Sa bisa lihat dari situ sa mulai sadar kalau sa tidak salah ambil ini. Ini mungkin memang sa punya takdir karena memang <noise> sa liat dari perkembangan sekarang itu <noise> setiap daerah itu de punya pemerintahan itu menuntut untuk pembangunan tapi tidak merujut- merujuk pada pembangunan dari suatu kota itu sendiri. Mereka lebih ke berusaha untuk memaksimalkan digitalnya. Seperti di kampung saya itu mulai diupdate soal jaringan. Nah, di kampung, sa punya kampung itu dogiyai, de pu nama kampung dogiyai, itu sudah mulai update jaringan. Jadi kitong sudah bisa cek ke sana dengan internet dengan whatsapp, kitong bisa video call, dia punya jaringan sudah melayani, bukan cuman jaringan telfon jadi jaringan internet juga sudah ada sudah kuat. <noise> jaringan internetnya sudah kuat jadi kitong bisa video call dan lain-lain. Dan itu lancar. Nah, itu sa lihat dari situ jadi sa sadar bahwa sa tidak salah. Nah, sa ambil elektro ni- elektronika ini de lebih ideal karna. De masuknya tu de kayak bisa masuk dimana saja begitu. Ko bisa masuk di bagian pns, ko bisa masuk cuman di bagian ya swasta- tempat-tempat swasta, bisa masuk ke bagian <hesitation> negara punya perusahaan, ko bisa masuk di swasta perusahaan. Jadi de ni kayak <noise> ya itu begitu, jadi bebas saja. Jadi de tu kayak tergantung semua. Trus da tidak terikat begitu. Kalau sa punya jurusan itu ko bisa buka usaha sendiri. Usahanya seperti contohnya tu seperti counter hp, trus ko bisa buka usaha sendiri macam ko bisa buat alat malah, ko bisa buat alat seperti spiker, trus ko bisa buat malah ko bisa buat ko pu proyek sendiri untuk negara, ko jual ke negara, macam ko buat po-proyek yang seperti kemarin sa ada buat sa punya proyek itu sa punya proyek tugas simulasi, tugas akhir itu sa buat <hesitation> project sistem traffic light. Nah, itu sa punya proyek sendiri. Nah, itu sa bisa jual ke negara kalo negara mo pake. Itu pro-proyeknya tu sistemnya cara kerjanya tu kayak lampu merah tapi dia mendeteksi gitu. Kalau ada kendaraan yang banyak lampu hijaunya lebih lama, tapi kalau kendaraannya sedikit lampu hijaunya cepat. Tapi ada pengecualian di da punya sistem- di da punya sistemnya situ. Kalo ada kendaraan darurat macam ambulans atau. Pemadam kebakaran lewat nah nanti dia punya itu lampu yang di jalur yang dilewat itu dia bisa otomatis hijau. Nah, setelah ambulance eh kendaraan darurat itu lewat setelah dia sudah melewati itu dia punya lampu tu akan kembali lagi ke merah. Ja-jadi sesuai dengan sistemnya- diputar sesuai sistem setuai- sesuai durasi waktu lampu merah itu. Nah, itu sa pu proyek itu di sa pu jurusan. Jadi sa bisa jual begitu sa punya proyek. Jadi itu kayak ideal saja sa mau dapat berapa ya sa terima itu sa pu karya. Nah, itu menurut saya pekerjaan yang ideal tu ya itu. Sa bersyukur sa masuk di sini. Memang ini kayaknya sudah sa punya jalan. Jadi <noise> tinggal sekarang ini sa harus menyesuaikan saja sa pu diri bagaimana sa bisa selesaikan ini dengan baik.